My favorite holiday in liberia is christmas day, christmas day is the day jesus christ was born. Jesus was born on december twenty- fifth but ley year we nah geh it in ley bible but we ley christian we believe dah, on dah day, jesus christ was born and that anything we do on dah day we will geh more blessings. So ley first thing we daybreak, on dah particular day even on the twenty- four of december by ley time I finish getting all my children things dem, dah particular eve, we going to church we will sleep there christmas morning we come home when we geh home I raising chicken, I geh two roosters, one for gb, one for turborgee because, my woman from lofa from botowalahun, so it's in kala <hesitation> kolahun district, get it say ma this day dah our ownlor holiday this orda chicken here aay for you and yor people. <hesitation> ma bendu dem fatu dem, ley orda people dem come, you cook turborgee sit down on ley side dah yor own. Ley one here aay for my brother dem from nimba me and my brother dem you cook our gb if I geh some money I give it, buh dah day par aay force for mah to come, yeah, divide it, make sure she geh small thing we fini nah we start cutting our shot, yeah, she like to cut her ley dah small small liquor dah in ley small small bottle ley call tiny tiny cdcian, dah it she like to cut. My seh too I like my godfather I like my atatwe mix with army bitter all dah one dem we put together we drink it dah how we can- we can <hesitation> celebrate ooo.